Tari onep keskes anun dati tari i- wakak sah dat el kes mahin toh baran ning nah bhelal. Ining toh baran ning ki- wo't mah api- akes sakai ep kheskhes anun dati, api kat ep tarai laulau khol kata an lakman arin dat, lartah kheskhes laulau ting ontoh rumai tiktik anun dat, ningan ep kheskhes laulau ting ontoh lakman, ningan dit tatulai mete'k, ningan dit bhel mah dit turkiom, dit liu kabas kai nanatun dit, toh baran ning na- i- wo't khon akes sasakai dat ting ontoh lakman